Akgtim papa enero, xliaktu papa febrero, xliakgtutu papa marzo, xliakgtati papa abril, xliatat- xliakgkitsis papa mayo, xliakgchaxan papa junio, xliakgtujun papa julio, xliaktnajats papa agosto, xliaktsayan xli akgtutu septiembre, xliakgawit papa octubre, xliak- <hesitation> -awit noviembre, xliakgkuto diciembre.